A punna lokok ia ri ilei ia lohe cara na lohe anunna carana punna lokok-lokok nu bangsa anuja ia, nu lokloso ji ia, punna dappokki ri motoro toh na lokloso ja pasti anuji raung-raung ji bangsa mae lahu'-lahuna risareang i <hesitation> injo ballo injo, biasa todo anu, ritumbukkang i lasuna ripasilauk anu, <hesitation> apassek arenna, <hesitation> kunyi' injo ballo todo injo <hesitation> anu ri pasi anu ripasi lauk, mingka punna polong ki ia harus pi anu ri urut, <hesitation> riek tu macca ri kampongku ia naissek injo arennna ku kalupai, a injo punna nu polong ki ia lassiri ji na anu iya na-na ilei, na sare kaleji minnya nampa nauruk nauruk naung nampa napainro ri batena injo nu polong a tohh napainro ri batena, na anui na lassiriji mari tala kussi riek todo nabaca injo na uru make minyak gosok na lassiri ji mari, tala kusse i riek to na baca injo na-na urut napa pa <hesitation> na urut make minya gosok <hesitation> na lassiri to mari mingka anu todo pada nu anu to punna nu pada nu maingk na ranrang bassi biasa toh tau nu narannrang bassi haruspi injo anu ia ri jai' lampa pki ri puskesmas rijai' <hesitation> injo punna ri ranrang ki bassi iya beuh Biasa nu lantang tamak harus minto pi rijaik, jari punna anu, jari punna nu dappo kale jaki ri motoro iya na tala sanna ja loko' a <hesitation> injo <hesitation> ramu' ramuang ji ri anu ripakeangi ki pada <hesitation> injo pucuk lahuna <hesitation> biasa todo anu <hesitation> raung serikaya injo ri anu ri pake ngilei, a iinjo-njo punna anuki punna lokok ki.